Náreh queity zlúa-dya gytchúnu content, <hesitation> pat dë-dëte tiem porque nú pa xini rziw garzá danëen, nú vez la thë galgýx gizeny loh rá xfamily nu’ láh mëly téga, lá ni gydawnu’ tega lá tuby záhnu gaty, bnab dios txi nlaz pá gýennu, zien panú ganlaz rzywnu garzá xten xtadnu, txi láraba gywx, txi láraba gackxúh, xten th xiny nú val gyw xiny nú, xten xngiw un, ziú panu garzá txi gackxú rani, gulá cualquier záh nu’, ziu panu garzá val noh xi gack rani, txi queity un gywnu content dë-dëteh pá tiem.